Kongoi mising <hesitation> ane eng' kiakik achame teta, achame teta amu netai <hesitation> kokona cheko, cheko kota kotareto <hesitation> eng' ripeet ap koinyuu, koneeny cheko chekilue, koneech cheko chekichape mursik, koneech cheko chekialdai sekenyoruu chepkondok sekenyoru rapishek, <hesitation> kita ake kora, teta koo koiei akochanga, ako yechanga ko kokonu inyoru chepkondok amu <hesitation> imuuch ialde teta nee imuch ialde cha- chakako kakoiyo che moeek, kokonin rapishek, kotaretin eng' <hesitation> kasii ng'ung nepa atkan tukul, aa teta kora ko ya itinye paisho anan ya itinye <hesitation> ya itinye ya itinye tumndo, ko kokonak konak pend <hesitation> pendo amu kienye tenyatak, keam akopaipachi piik, soo apa achame teta kapsa.